Fagnalagna ny rano amin'ny hanigny matetiky magnampy azy aharitry elaela-helaela, beky <hesitation> tsy haratra, vôlôhany aminjegny, ôhatra aminjegny iresagna ôhatra ôhatra oe hena, hena zao ra ôhatra oe alagna rano amignazy igny de <hesitation> asaly; igny zao agnisany mahatagna ela izy satria o, le rano afaka aminanjy de miteraka mahatonga izy ela maratra.